Ɛɛ, dia kasɛka boi mɛ ti mam bɔta ka gee boti ni n san wan nyaŋɛ ni zamesɛ ni ba bii zamesɛ ni ka ka duka dee baŋɛ hun dugeri ka se'em.